Alatsinina an, de talata an, larobia an, lakamisy an, zoma an, sabotsy de alahady. Io aby si an andro agnatiny erignandro reka.